Beta dapa ajar dari beta pung tamang. Bilang kalo katong mamasa ayam itu, pertama katong bunu akang dolo, seng bisa katong langsung ini. Kas masu akang hidup-hidup tu bagemana lai. Pertama katong potong akang leher selesai, katong rabus aer, api jua api api ya panas, api kuat lah supaya aer cepat mandidih, selesai katong tumpa akang di kaya tampa porteng bagitu, <hesitation> taru akang, siram aer di porteng, abis katong rendam ayam. Rendam ayam, selesai katong tunggu barang yaa lima lima menit bagitu ka, sudah katong ambe akang, ambe ayam itu katong cabu akang pung bulu-bulu. Cabu pokonya katong cabu sampe katong bilang seng ada bulu-bulu yang akang tatempel di akang punya kuli itu. Abis itu katong kupas akang pung kuli yang kasar tu. Katong kupas akang selesai, katong potong akang punya leher. Potong akang pung leher selesai, katong potong akang pung kuku kuku, abis katong bala akang punya da- pung dada itu katong ambe akang punya kotor-kotor yang di dalam, akang punya ini, selesai katong bersih akang samua, abis Ayam yang katong su kupas akang deng katong bersih akang ni, ha la katong cuci akang selesai, katong potong sesuka katong punya selera. Katong mau, ya, mau makang mau yang basar ya katong biking basar, mau yang kacil, katong biking kacil. Nah, abis itu ini bet tamang bilang. Akang punya racikan apa ka campuran par mau makang supaya katong makang kaya nafsu makang bagitu. Dia bilang jang usa seng usah rampa yang akang pung rampa-rampa banya lai. Yang penting ada bawang, ada cili, ada lada, deng minya kalapa, deng apa ee, garam. Haa abis itu katong ambel tungku la katong tung tungku kan tiga, tiga batu ni katong taru akang selesai, katong ambe kayu. Kayu jang talalu kayu kayu basar. Basar par katong bukang par biking rumah. Kayu-kayu par katong bakar <hesitation> par babakar saja. Katong par ini. Abis katong kumpul kayu selesai, katong bakar. Bakar manyala selesai, katong ambe panci. Panci panci sadang ka yang ini sa yang lebar tu yang akang pinggir akang seng talalu tinggi, akang yang kacil-kacil saja yang panci tabuka bagitu. Na katong taru akang selesai katong Taru minya. Abis taru minya katong tunggu. Tunggu jua kan api di yang katong taru api kayu ni kan ya akang seng talalu ini, katong tinggal kasi ini saja tiup-tiup akang palang-palang supaya akang minya akang cepat panas. Katong tunggu-tunggu bagini katong kas maso bawang, abis itu katong kas maso cili, lada, yang tadi yang katong ada tumbu akang samua-samua di batu ni, batu cobe ni. Ha abis itu katong kas masu akang di dalam panci yang ada aer mba- ada minya ada pokonya ada mandidi mandidi ni. Katong kas maso akang selesai, katong goreng akang sampe akang baharum. Baharum selesai jang tapi jang talalu ini nanti akang gosong akang seng ini lai seng enak lai, harum mo harum-harum akang kalo su gosong tu nanti makanang seng enak. Nah, itu su selesai katong tambah aer sadiki, tambah aer sadiki, katong kas maso ayam yang itu tu. Ha katong kas maso, abis itu katong tunggu-tunggu ada sampe akang ada aer panas to katong kas masu aer sadiki, katong tutup akang deng pokony penu pake penutup panci ka apa ka yang bisa par bisa katong tutup akang. Nah katong tunggu tunggu sampe akang aer-aer akang pung aer tu su mulai-mulai karing, katong buka lai. <hesitation> buka katong cek la kalo akang pung ayam sampe akang pung daging lombo, ha katong tutup lai. Tutup ka tapi ka itu katong harus kase api tu jang talu kuat lai, katong tarek kayu la katong tunggu tunggu akang pung ini, supaya ayam itu akang jang talo gosong. Nah katong tunggu tunggu selesai katong rasa kaya akang pung aer su abis tinggal akang pung aer-aer yang di bawah tu yang kantal kaya katong bilang itu par katong siram akang di atas sagu, ka katong rendam akang, ka katong kaya par colo-colo akang sa. Itu par biking katong kaya napsu makang bagitu. Nah katong tunggu-tunggu sampe akang su, ayam su lombo deng ini, katong kas mati api, katong buka akang penutup, ha kal kalo katong buka itu kalo yang katong bilang pas-pas itu akang pung harum saja biar katong blom makang katong bilang su lap su kanyang langsung. Ha abis itu, ha katong taru akang kaya katong ambe pokonya tampa-tampa yang par katong ini. Katong saling akang selesai, nah abis itu katong tancap akang. Co kalo tancap akang deng sagu to, seng ada akang punya orang bilang biar apalai, makanan apa yang katong bilang ya di kota-kota dong bilang makanan-makanan yang paling enak. <hesitation> Biar itu lai, tapi kalo katong su makang sagu deng ayam deng katong bilang kuah-kuah yang tadi be akang pung racikan tu, hi paleng enak sudah. Itu beta pung tamang dia kasi cip. Seng tau lai ini cip ini darimana. Beta kira koki koki internasional bagitu, tapi dia bilang ko pokonya kalo racikan ini biar katong seng napsu makang tap katong makang saja, manya katong kaya rasa tamba saja.